سلطة الفواكه جدا سهلة <hesitation> أول شي نوع الفواكه إللي تحبه أنا عن نفسي أفضل يكون فيها موز وكيوي وفراولة وبرتقال. ليه لأ تكثر الأنواع عشان لا تختلط النكهات مع بعض، غسلهم كويس، بعدين أبدأ أجطعهم جطع صغيرة أحطهم في صحن كبير، ولو عندك <hesitation> مثلا عصير جاهز مثلا مانجا أو برتقال ضيفوا عليها وبس بالعافية.